يعني نعتجد انه ما في تضارب بين الحالتين لانه السعادة الشخصية مو ممكن انه الواحد يحججها اذا كان لوحده لان الانسان بطبيعته كائن اجتماعي فهو بيحتاج انه هو يكون وسط مجتمع سعيد حتى يكون هو بالتالي سعيد متلهم والا فانه ما رح يجدر يكون سعيد في وسط بيئة تعيسة.